Ny zavatra fantatro any amin’ny <hesitation> Brazila dia ry zareo anisan’ny firenena tena tia fetifety ary <hesitation> tia mifalifaly foana. Anisan’ny firenena efa nisondrotra avo tamin’ny fanaovana baolina kitra moa ry zareo ireo.